मोबाइल मन म जीपीएस नाम के एक ठो सेटिंग होथे। जेकर म कोई भी एक दूसर के लोकेशन ट्रेस कर सकत हवे। दूसर के फ़ोन म सेटिंग करे के बाद जब ओ इंसान कही भी जाहि। तो ओ कहा है सब फ़ोन म पता चलहि। बड़का गाड़ी मन म भी आजकल जीपीएस लगे रहथे। जेकर मदद से गाड़ी के भी पता लगाये जा सकत। हवे की गाड़ी केजग होही।